Velaí... poemus amejoral las nuestras abeliais ena cozina por mé dela tenología. Un ponel, ai pogramas pal mobi con rezetas passu a passu, tutorialis en vidiu i consejamientus de guisanderus professionalis que mos aprendin ténicas nuevas. Tamién ain aparatus enteligentis, como hornus pogramablis o básculas digitalis, que ayúan a barajal mejol los tiempus, temperaturas i cantiais. Colas redis socialis poemus descubril tiraerus i compartil esperiencias culinarias, que mos ahinchona a preval cosas nuevas. Amás, poemus arrayal-mus a cussus online i hazé-lus en casa o ondi mos cumpra..